Fomba agnasako lapoaly may io, alaiko rano, alaiko savony, alaiko koera. Alako amin'ny koera bôko ilay may. Vake aminjay ao, izy hafaka igny, isôrako savony, avake isôrako fasiky vô rokotika amin'ny fasika aminjay. Vake izy kobagniko amin'ny rano. Dia afaka aminjay ilay may amin'ny lapoaly.